<hesitation> भेड़े जो रहने हैं, वो बहुत ताकत्वार हैं। वो कई भी सिकार करने जानो रहने हैं। तो वो का हाथ से, मुझे से हड़ीने चबई लें। और कई भी जायें, तो भेड़े भी जुन का जुन साथ मराई। कि ताकि कोई भी एकड़म उनका पा हमलो नहीं कर। उनका मुझा लगबाग, बह्याले दात रहा है। वो कई जगबी जायें, सिकार करने थे, एक साथ वो एक, ताकि कोई भी एकड़म वित्ति, <hesitation> हमलो नहीं कर। क्यों नहीं करें कि जुन, जो समुमर, एक कटा रहता है, सो लगबाग, कि आदमी, या इनका पास नहीं जाता है, या <hesitation> अपने का मारी ले, ये कर ले, एक कारियान, भेड़े हो, सब साथ मर जायें थे।